بختار قوة الشفاء، لانه قوة الشفاء تساعد على انقاذ كثير من الارواح البريئة وتخفيف الالام عديد من الناس، وتخفيف دموعهم اللي تكسر القلوب والخاطر، وبقدر اعالج الامراض والاصابات واساهم في تحسين جودة الحياة لعديد من الاشخاص، يعني و الشفاء يخرج امل ويعيد السلام.